Yna nɗye wo da mi wye mi ga snu wo sasa yna e mi nyize rere be yna, yi jebo. A po wo, wwyi jenagnu ma da ɓe ge nyi, efe gari ko kwa a ga wo sa dna wuwna wo ga wo wyowyo, he go wo po he ga snu wode tsulayi. Kuma he ga jepo hna sn, miga jepo hna snu de tsulayi eɗye mi bina wo wyo, ko nuɓo aɓe dyi mi na, eɗye nuɓo wo mi wyo. Then, acikin e ayna-snisni kuma, yna ayi wo ede gbari de hna, yi ynanɗye ma ɓe snu wo mi le yibyake yna n. ddumi ede dye ynango he ga wo snu, wo yi chigbe gi za ebina he ga wo snu dnaɓe agna dye he yi eɗya fi binam. E yi zamani ede nɗye yi ku ayna fi wo zhinu m, aimhn gbari de, a da wo de ewyi wa pa wyida a wo 10 yinji ge a wo go, hari a wo snu efe ri wo zhi puso pke’o ful fulu hna, efe ga ri labmi llabmi he ga ɓwa ede hna ga snu. Ko kwa he dna kuta na he sni wo nagnu ge, to du agnuma dodo aɓe fi he bina sari hna yna eɗye ha chepaya ge. ynanɗye anasala gna pall yna, gbari ɓe wna yna hna mo ama ya ta yna hna ga ya ezni ke yi wna ayna kasa, ayna kate yi snu yi de wo kna yi ya e aynaɓye hna snisni ke yi koma zhi yi gbari de yi snidomi ede hna wo yi shnanɗye eɗya chigbe nyi n, yna a nasala gna blood thinner yna, ede wo yi eɗya chigbe n. be mida zhi, nɗye he ga tumu he ga dye aimihin gbari de nɗye gbari dawo wa pu puso fulufulu, wo yi yna nɗye gbari yi ga sni wo. Jepo kuma wo yi yna nɗye yi ga sni wo gi bina wo yi marimari logo logo yna.